Livi ta nka ye nama lo na ndɨ'ɨ nka ve'e naá, kuu ye nama kueti lo ja'ai set xi ye naá lo ixi ñii nkaso, ixi ñii nka te ye nama lo ja'ai roma kuu ye lo ndó traste nka, te <hesitation> ta ye nama nka lo kuu livi blanca nieve, ace, zote ye naá nka lo ndó ma'ma te ta pantalon mezclilla xi roma naá lo ndó modo lo kú <hesitation> ndee taka pinturai lo yɨ'ɨ naá.